जे आऊ बालु कटाअन्दा जाला त हाऊ नाईक आगे ऐसोउ बोलदा कि मेरे फोजी कटिंग दे करे तेसिक बोलदा ऐसे ऐसे दे काटे साइडादे मशीन लाअ उगली ऐसे काटीया साइडादे एक नम्बर लाअ और एक कट दे लाएं बिचन्दा।